Voasary lôranzy lôranzy baka fivolan̈ana izy, ôranzy aviô mandariny aviô girefy zen̈y telo zen̈y ny haiko, mandariny zen̈y intran̈a eky izy koa fa mamy tsara e!